أى من المهم چدا الأطفال يحفظوا يعني قصائد عربية باللغة العربية اه لإعلاش الخصائات اه خاطر تخليهم يحفظروا معجم اه معجم ثري أو ينچموا يستعملوه يعني بعديكا فيه مقالاتهم فيه إنشائها آآ فيه إنتاجاتهم ال-الكتابية يعني مهم برشا.